کنہہ عالمگیر اخلٲقی معیار چِھ نہٕ - تم معیار یم ہر وقتہٕ تمام لوکن پیٹھ عالمی سطحس پیٹھ ہیکو لاگو کٔرتھ۔